अगर मय नदिया और ताल में अगर मय हँदान जात हौ कहेसे मय अपन संग जे समान लैके जा सकत हौ जसे की लत्ता कपडा भव तौलिया भव, पेन्टी भव लगयतके जे समान मय अपन संग लैजा सकता हौ, चप्पल भाव जे सवय समानके मय लैजा सकत हौ । खास करके ठाउ कैसो हए कित्तो गहिरो हए, ताल हए या नदियां हए कैसो ठाउ हए ठाउ अनुासारको मय सामान लैजासकत हौ । जैसे कि टुप भव नाय बुडय कहिके और और समान प्रयोगम्र लय सकत हौ । जा से का हुइ हए कि मोय हदानके सजिलो होवय मय कैसे करके पैरन सिकसकत हौ । जे चीज़ के व्यवस्थापनसे मय अपन जान के जोखिम से बचा <noise> सकत हौ।